Kami aki wale mo bahasa dua macan kemi mo bahasa se nyaku tu'a, wes tou wene, tan se puyun, wo se rinte ya mo bahasa bahasa wenang yo, tan kami tu'a ma bahasa tonsea. <noise> nan nyaku pe keweng ku wean kami <hesitation> manat tou wene se rinte we se puyun ke paat ku kami me bahasa tonsea. jadi sa nyaku wa tar ne wea se puyun ba bahasa an ku maan sera dai meke wingkot tan tera meta um mu. tan sa nyaku tu mu wangku sa nyaku kebiasaanku ku ai. we mange mo ki uma kera ma wingkot mo man tu ma toyo ma wingkot mo lako ma wingkot laku ku ai. we me melek lek opa jadi karena ku mo bahasa jadi man si rinte se puyun ti mansara koki kampe ma ta um ma wingkot. tan memang kedak kedan um dua bahasa ti tetap kedak kedan saki wale ya ma bahasa tonsea kami tu'a tan se puyun ya ko no we kowait ma dialeg menado wenang ya da kami aki wale ti ya nyaku wes tou wene. se <noise> rinte we se puyun, wo kemi kira kira kemi aki wale nyai toro wandu kemi ki wale ti Jadi mang kemi wadu tan bahasa na wi dua- dua-dua bahasa to, bahasa tonsea, wo bahas <hesitation> wenang o nera bahasa menado. nya anu mang pa anung ku. <hesitation> pa- ke paat ku si we siwon ta. man- maan ta ma tarnem ma bahasa manado, tan tea dupa dupaan um bahasa tonsea- bahasa tonsea ti. p endon ta sa si se rinte we se puyun aji arenta mo bahasa tonsea mon dolako ki wenua esa naan um untarnenam ai pe ndon ai ketak wane wenua esa sa ta ma bahasa tonsea, ah ai ketar waner ata tu meringa se ja wo. se ja wa ne se bahasa tonsea tan kita tou tonsea se riinte ai latin tan bahasa tonsea. man tu ki wale ma pake pe dua bahasa tan sa toro pekewen ku um bahasa tonsea ti memang musti apa, latin we se rinte, we se puyun. pe ndon ta kebiasa mo bahasa tonsea. ni tu man.